أعيش حياة جديدة يعني التوازن بين جوانب مختلفة من الحياة، ويشمل الصحة <hesitation> المحافظة على صحة جيدة <hesitation> جسديًا وعقليًا، العلاقات الاجتماعية، بناء علاقات قوية مع الأصدقاء والعيلة، السعادة والرضا من خلال تحقيق الأهداف الشخصية والشعور بالإنجاز والاستقرار المادي لتلبية الاحتياجات الأساسية والنمو الشخصي.